Speakernii ak in huji midaas, electricals signals yedeni, ishisuunt gargalche, mechanicaliit gargalche, duum mechanical suuti sauti gargalchite duum sauti suun dagaanie akas huji midaasai speakern